Raha eto amin'ny fireneko manokana de mety misy vorona any amin'ny roanjato mahery any. Misy ny vorona azo ompiana toy ny akoho sy ny gana. De misy ihany koa ny voron-dia any anaty ala lavitra any. De misy ihany koa ireo vorona mpanimba zavatra toy ny fody zao ohatra.